بالنسبة ليلي العادة نشرب بين زوج ثلاثة ليترو ماء في النهار ومعنتها بالطبيعة الماء كلنا نعرفو لي هو معنتها حاجة معنتها حتى الواحد يبدأ مش عطشانة وكي يشرب معناها يعني كان نحسبو الكمية أسبوعين تجي بين أربعتاش <hesitation> خمستاش عشرين لترهكيكا في ال <hesitation> الأسبوع.